One nor ley funny thing I na ever see in my life was last year july twenty six our independence day normally la day everybody can be happy everybody can be excited everybody can be enjoying la seh dah day one of my friend ley call john me and he we wor having our small lay liquor we wor drinking john kept on drinking drinking as we wor cautioning him my man john take time hay take time john jeh was drinking enjoying hisseh to my utmost surprise as we wor enjoying our seh sitting down ley brought ley food for us to eat john where wor complaining say he hungry he hungry he hungry when ley brought ley food john wor gone to bay la day everybody wake up john john was junk to ley maximum john couldn’t even wake up eh la day la big day in liberia all ray body can be happy so we ate ley food. After eating ley food everybody enjoy lehseh when john came to hisseh na john was asking for ley food no food was available for john to eat big man leh john, john started crying on hunger ohh la day I play to laugh I laugh till I almost crying man like john, john was crying for food I hungry ho I hungry ho I hungry my people your give me food to eat and normally no food wor available at ley time john woke up a wor so funny to us la day we lee laughing at john we lee laughing at john till yeah I can alway remember la day anytime I see john I can burst out with laughing I think la one nor ley funny thing I ever see becor normally as a man before you really enjoy yourseh you mon get your limit and at least you eat small thing before you drink your lay liquor but john cry for hunger la day marry man ley man lee crying for hunger we lee laughing at ley man till some kind na way my lay sister went on ley road and bought food for john I think la one nor ley funny thing I ever see yeah.